एबे शासतृय संगीत कहतेक माहा एबे मोरसे बहुते नै जोडियाइली नहिया लगलही कतौकी मुइ इ शास्तृय ओथिया जुन संगीत बडै एकरसे ओथिया बहुते नै मोर एबे प्रभावमा बडौ, प्रभाव परल बडौ एकरसे । एगुडा एबे सौखिन फेरी बडसु इ ओथी सुनेके यकर इ शास्तृय संगीत जुन बडै । एबे मुइ एपनही फेरी एबे बहुत ताल एकरेके सिखे खोजलसु हौ तर एखन तकले मुइ मने डौलसे इ सिखे हैने सक्ले बड्सु कतौकी बहुते नै गाह्र हसौ जब तकले ओथिया मस्टर डौल नांही पौबही इअ एकरमा एबे सिखे चैं नाही सकबही । एबे शास्तृय संगीत कहतेक माहा एबे मोर जुन एबे बहुते किसिमक बडै एबे कुन्हु एबे शास्तृय जुन संगीतवा सुनसही एबे मोर दिमकवामा एकदम कहदेउन शांन्त भेल नहिया लगलही एबे एकान्त ठौरामा गेल नहिया लगसौ । एबे जतुरा इ दुनियाक एबे इअ झौंझौं पौंपौं कचकच सब बडै जम्मा बिसरल नहिया लग्सौ । एबे कतेक फेरी बडौ एबे याको कुन्हु कतेक ओथिया संगीत बडौ जुन एबे सोझे एबे भगोनवसे जोड्याइली नहिया लग्लही एबे कहदेउन धार्मिक भेल नहिया लगसौ इअ । एबे यसने यसने बहुते नै एबे मोरसे इअ शास्तृय संगीत जोडियाइली बडौ ।